Sri Lankan hau isu unpopular dish isu rice, coconut, sangha, vegetable, spices ad meam. Sri Lankan food isu tempe light ad meam. Indian food hau isu spicy ad meam. Unpopular dish isu hopper, katoru, titi, lamb prias, rice curry, kiri bati, watala pumpkin, coconut dish ad meam. Coconut curry isu chicken curry ad meam. Adang ad meam isu cuisine ad meam. Arab, Malay, Portuguese, Dutch, British culture ad meam. Seafood ad meam unimportant ad meam. Sri Lankan cuisine ad meam. Fresh preserved fish sangha ad meam. Freezed vegetables ad meam.